بنختار الرز والدجاج لإنهم وجبة متكاملة وسهلة ونقدر نضيف لهم خضار أو أي صوصات عشان نغير- نغير النكهة في كل مرة، وجبة صحية <hesitation> وعادي لو كلناها يوميًا.